I dirìu ch'a ie ël telecumand e ch'ëntà ch'a zgnaca ël butun për fe andé avanti e andré i canai e ch'a varda lon ch'a völ e pöi i dirìu ch'a ie ël butun dël vulül e ël butun ch'avisca e destisa